طبعا عشان تكوي تيشيرت أول شي تأكد إنه نظيف، بعدين شغل المكواة وخليها تسخن. إذا كانت فيها بخاخ مويه رش شوي مويه عالتيشيرت عشان يسهل الكي. <hesitation> حط التيشيرت على لوح الكي، وابدأ من الأعلى لنهاية الأكمام. حرك المكواة بهدوء عالقماش، تأكد إنك تظغط زين عشان تشيل التجاعيد. بعد ما تخلص خلي التيشيرت يبرد شوي قبل ما نحطه في الخزانة، كذا صار عندك تيشيرت مكوي.